Lop u gwéé malôbôl ngandak. Ndi li me n'yimbe li yé sambô i ngoo. Sambô i ngoo u nlama bana ngoo. U ôm yo munu i minlop. U kena iminlop mi i lép. U ôm munu i mbaa i malép. I mbaa lép inyu iboñ le minlop mi kwok i lép, le ngoo i nla je. Ha i buga-jop, le u u nkep, u lo'o ihes lôñni torch, ni kwade, ni bot. U nkop le ngoo i ngwia, u kahal bada.

Intiik, sôñnasôñna a yé ipôla BaMbombog lôñni Katôlika. Inyu le BaMbombog ba gwéé ngôñ le ba kat Katôlika mu iNgog-Lituba i. Katôlika ba bilo ba pén mbasa i Yésu, i pôônaga le Ngog-Lituba i yé Ngog yap. Ba hôya le BaMbombog ba yé batat Ngog-Lituba, inyu le mu nyen loñ i Basaa i bilôl. Jon lisanda li yé ipôla ibôt ba, ibôt ba bo iba.

Litat matat ma ntôdôô hala wee, mut a nti we yom yéé le u tééda yo, we u hyelba, u kahal bôñôl yo. Di yoñ hihéga ni muda. Mut a nti we ñwaa wéé le u tat nye, bebek le nye a nke i liké. We u hyelba, u kahal bus nye ñwaa, to le u kahal lalna nye ñwaa. Wee u ntat matat ma ntôdôô. Longe ijam bé i.

Nn maliga lisetôk bé jon li nse tôk. Hala wee u nla ba i ngim mbok li yé le nn nsim u mut u yé ha ; nkum u mut u yé ha, u iba le jam li m'bôña i libôk, ngim jam i nkwo, bôdôl i yé le nyen a nla boñ ijam li. Ndi nye bé nyen nye a boñ ijam li. Mut a lôl mbok pe, nyen nye a lo'o a boñ ijam li. Jon ba nkal le lisetôk bé jon li nse tôk. Ihoma u m'bémbél, ha bé nyen i m'bôñ-na.

Hyandi le siga ba ñamb hyo i nkok. Ba ñamb hyo i nkok inyu iboñ le ba gwel binuga bi bi nkil i bie, ni dinuni. Ba ñôm liñwaghe, ba ôô jo, ba ma ha jo ngahi. Ba émbél hana i nkok. Ba n'yib ba m'boñ hana i nkok, ba ti ngim njel ha le nuga i nla kil. Mu injel i nyen ba ñémbél siga.

Mahee mon ma yé indéé mut a m'bii muda to le mulôm nkoñ mpe, to le loñ ipe. Inyu le ha, nunu mut, to le nunu muda ñyek a n'nigil lelaa mam mok ma m'bôña i mbok ipe, i loñ ipe ; ñyek a n'nigil Mbog i loñ ipe. Hala ñyek a yé nseñ iñyu niñ i mut binam munu i hisi.